Karazana dinosaur, sarotry mavandy ley fa tsy raha haiko raha zao, dinosaure zao tsy raha misy aminay atoy <laughs> nahitako dinosaure zao leroa anaty tele fa tsy raha haiko, anarany, fombany, tsy raha haiko zao.